Voalohany indrindra alôngany anô an tokony mampiasa anle fitôvana efa natokana fagnadiovana rano io. Dia faharoy kôa an tokony mampiasa anle fagnafody regny atô agnatina rano ohatra zô hoe mampiasa sur eau.